ʻⴰⵙ ʻⵜⵇⴰⵍ ʻⵙⴰⵔⴻⴻ ʻⵏⴰⴽⵓ ʻⴰⵡⴰⵙ ʻⵙoⴼⴰⴽ ʻⴰⵙ ʻⵙoⴼⴰⴽ ʻⴰⴳⵎooⴷ. ʻⴳʻⴰⵍ ʻⵊⴰⵡⵍⴰ ʻⴰⴷⴷⴻ ʻⵡⴰⴳⴷⵓⵎ ʻⵣⴰⴽⵉⵏ ʻⵎⵉʻⵇⵜⴰⵎ ʻⵜⵉⵍ. ʻⴼoⵍⴻⵔⴻ ʻⵜⵉⴷⴰⵙⴰⴽ ʻⴻⴻⵎ ⵏⴰⵉⵏ ʻⴻⵜ ʻⵙoⵎ ⴼⴰⵜⵀ ʻⴻⵜⴽⵉⵏⴰⵜ. ʻⵡⵓⴼⴰⴷⴷⵉⵍ ʻⴰⴷⴷⴻ ʻⴰⴱ ⴼī ⵔⵉⵀⵍⴰ ʻⵎⴰʻⴰ ʻⵙⵀⴰⵔⴻⴻ ʻⵜʻⴰⵔⴻⴻ ⴽⵉ ʻⴰⵡ ⵣⴰⵡⵊⴰⵜⴻ ʻⴷⵉ ʻⵉⵙⵜⴰⵎⵜⴻ ʻⴰⵡ ʻⴰⵊⵉⴷ ʻⵔⴰⵀⴰⵜ ʻⴰⴽⵜⴰⵔ.